مایان کولای سي یو بل ته د نزدې کیدلو په وخت کې د مختلفوحرکتونو په ښودلو سره یو بل وپوهوي څې څه غواړي او څه کوي.